Аввал бояд фаҳмид, ки кадом навъи виза лозим аст. Баъд анкетаи онлайнро пур карда, ҳуҷҷатҳои заруриро ҷамъ мекунӣ. Пас аз он, вақти сабти номи қабулгоҳро мегирӣ ва ба мусоҳиба меравӣ. Баъд аз баррасӣ, қарор меояд, ки виза дода мешавад ё не.